والله، كلاهما مثير يعني الفضاء يخلي الواحد يحس بعظمة الكون ووجود الكواكب والنجوم لكن المحيط كمان مليان أسرار كائنات غريبة وعوالم تحت الماء إذا اختاروا، أظن المحيط لأن فيه كائنات حية وبيئة متنوعة ودائما فيه شيء جديد نكتشفه فيه